<hesitation> To'on <hesitation> ma' u- uyoj uyojel b'a'ax kitz'aj ti- ti- ti b'ej ti tulakal mak, chen jajal Dyos yan ti ka'an uyojel <hesitation> b'a'ax ti kimentik ti kikuxtal tulakal k'in to'on ma' kiwojel chen jajal Dyos <hesitation> uyojel b'a'ax <hesitation> tan kumanil tulaka'-tulakal k'in men chumuk ti kikuxtal.